Arro retako opavi oyoavƚavƚ oime sopa peguara jare oime segundo peguara kua retako jare opavi oyoavƚ reta, oime ikavigue tiajƚva, tiaveva, oime jaƚ misikiti, oime tuisaaveva, oime ma tuisava, oime ikuruvi ruviva jaeramoko opa oyoavƚavƚ erei jae jokua omboyoavƚ sopa peguara ani segundo peguara